انا كي وليت خمسين سنة للور في الزمن راني نشوف انو الحياة كانت اسهل وكانو الناس يشطحو ويروحو لديسكو وحاجا مليحة هادية وانا راح نعاون هاد الناس ياخدو قرارات مليحة حسب واش صرا خمسين سنة للقدام